الصراحة كنت اختار اكون موسيقار عظيما. ليش? لان الموسيقى عندها قدرة خارقة للتأثير في مشاعر الناس مهما كانت لغتهم او ثقافتهم يمكن للقطع الموسيقية ان تعبر عن اشياء ما تجدر الكلمات توصلها. موسيقار يجدر يخلق عالم كامل من خلال الالحان والايقاعاتأما الرسم جميل وقدرته على نقل الافكار رائعة لكنه اكثر محدودية في التعبير.